A ia, ny fanjakagna edy managna anjara toeragna manôkagna zany am'fifehezan-tegna am'fi- fitondran-tegna de zany hoe zany izy magnomagna taranja manôkagna mihitsy am-pianaragna akagny mba ahafahan'ny mpianatra mahay mitôndra tegna, mba ho lasa môdelin'ny firaharamonina surtout eo am'firenena.